Foteyi degoowo nafata ko boofo ngam waawa dirtude. A jooɗoto e dow he tan ni woni naw ma. Hay ni mo wonaa boofo ina waawi jooɗaade foteyi degoowo nawa ɗum <hesitation> irlo.